Masiŋ lonnoowo ko masiŋ baawɗo wuppude comcol haa laaɓa. A udditan ɗum tan naatna comci ma tuumnuɗi e nder he, ngudda. Ni woni mbaɗa ɗum e kuraŋ, tan lawƴa wutteeji ma haa laaɓa, itta tuundi ndi fof haa laaɓa cer.